Suu kuu ja a kuni yuka chi, suu kuu na nou ku nu sa´a, namoo ja nu´u ni kuchi tu kuja sa´ayo.